Saka ti wazarna kinlaka toh manda da kara nai apiri magara ma ga eh wayo ni ah mapar su tiga da eh ni taga jidi kaga esu aka kandi su nwa gulng tunye gi nkwa meh iyar na halai toh anto ti kili ani yada nuwa tuhu iyar na kati anda ada ini kaga thakati ma ga thakati maza sungwa tusi are kar gata zowa lanta ka dalba kekelange aka wale-wale ma mana neh auda auna pathlo neh ya ta thakanta meh thlekanta shikenan maza sunwa thsi mazi thsi zata nai hybu ma zi nei hybu ani yeda thsuhe yeda thsuhe yeda thsune yi thsuhuba yu ani mai thsuhuba mazi si za karba ah bindo gi thsuhuba audarni nei ya a yi thsububa iya yi thsuhuba iya useh a ga zau ga zau a ani kor kur thsuwe zata kar apiri ken zakta anaga damoa ka ga thakati ya a yata thakati mazi kati zi ni thuwe yi thlikati yi thlikati thuswe a bindo ga thsuhuba ya audar neh da ya a yi luha thsuhuba a a bindo ga ka dina nkwaraga ga ta mbati karneh gani kana a maga suwa bui karneh a gati bati karneh a diya anari iyar na yi tsuhuba uhu masaka thaka ntsar thuswe za ta kar bindo. Gata gata thlaka tsar ya keh alleh ga tsar ka kkati a iya yata thlakati mazi kasi tsar zai nei tsuwei ye nuwa tsuhuba yi nuwa lakathi yi suwa tsuhuba me tsuwa tsuhuba tsuwe binto ga tsuhuba tsar ne daya yi tsuhuba aa ama nkwa raga ga ka ndana aa iya a yun tsuhu wa za yo dalba walewale aka meh a maga tsuhoba sur neh za a maga sungwa lama audar ne za yata naga wale waler neh yata dulba nega kekel aka dankwalir ne kaka ba bair ne yoh diye mayi ka tsuhuba tuwe an iyar na ata sunwe ma sakar kathlar kuri iyar na ata sunwe kati ka tarakwa kasuku kaza nugwa ndainta maza danta ni za dulba nei wahe wale za dulba nei kekale zi dalba ne bwa bwa si dulla nei dankwali dzi si nanai a bindo a ani audar ni da yi danta ka dulba naga kari akari yuh useh iya useh yada ngusi yada ngusi kari anahani ti iyarna tsilisi anai kathlar ahani ani mai yada kathlar ni ahani yi tsure danga danga kara kara weh ma viya damu ada sunwe dey suwe ani zi ni tsuwe yi thalkati tsuwe zi tsuhwe danlta kulum ani yada zabirin na ma yada dulba bai bai na ma yada dulba keh kehl reh nama yada dulbwa bai bai ri na kekel thume dankwali ani kulum ma iyar na nei audani yada thlakanta ke mi kurei zi dulba nei karina sama da kasa zi gwuipi anai daga na gyali eh ni. Yi ni karir na adi bulin weh iyar na adiya taba neh kari weh apir ah ah yangwa tara ka kar fai fai akwa wuzir weh ahi sai kari bulin za ngwubta nei surana bulin za ngwubtanai surana ahani tsi kala akwa tsiya iyarna yi kala aldwa tsir iyarnawayehye adiyapar nkwa kura adiya eti kathar ni kwa kura ada yi nzali tha duve akwa nyaldi yar ni ah ah inini dadiya mbwi akai weh ti kala akwa tisya iyar na sukura yada iya murti adewa iyerna ada gwadichini anai amaga dzau nkwarageh ga dzau yi dzau iya yata laha katsi yimi ana iyarna yar ha maur bagal unzun aka iyar na yarta lungwa dumsi sukwar angarule aka iyar na ya ta sungwa vuti tuhum ke tiya ana yar duveh ka ya sumeh akar iyar na ka iyar na kara piri bindo ga inkwa diye ndi a iya yata yeh kuzi ki tsili mai tsungwa kal sahal ai yata sungwa tsaltsal ai iya kutzi ahani ga tsili surngeh ni ah maga kalsal bah ah gadiya wahallah wey antu iyar na ada hanei ahani anti yi tsili khathar ka har tiyi sungwa lukwa akwa kir na yadi wahallah apir ah ah maw nakwa tara kiti sal ada wahala yedi saga wahala wei ani yada kathar na sap sap bawani tiyada ha ah ah kusi tiyakwa yakwa yakwa kathar na tiyada eh surna ya da eh surna apa mwala tara kal sul tsuh ain mei gadiya kar apin yi wazi kinlaka akwa kirni weh. An ndi kora da hmm tara adiweh di tiyi tara kyal sal akwa ma madi mwari ani nda da nkar tara ai mwala zir neni za ai mwala zir ne ni za mwalarage anahani mai apiri ah ah mwala zir waneni apir ah ah zadiya da eti su weh ah ah nda tiya saga hanai weh har tiye nyar diyar ni tada kar apiri mwalar zir ne ni za zi mwala mwala zir ne ni za zi mwala har yi ka sungwu ngari kibaku za anti yi sungu akwa yarwa kuma anti yi si akwa yarwa za kuma ana hani ndata sungwi ka ngali tira adiweh ansudata kar su ka eh ko vur kune ka vur duku vur kum ka ka tiyata vu tuhum ka teh duve yadiya ta hur weh ani nda kura hum tura adey weh suni yi eti suni yi eti suri yi etini an kowa mazi sungwi ni ai za mwalarne ni za kai zi mwala kai za mwalarne ni za zi mwala yhu ma gata tsule aka iyar ne weh ai apir vur tigeh kal sal nda taga sungwe apir ah ah ini didi ai ayi ahar sal taga ta tsur su ai gadiya ta tsuli su weh ama maga tsule su a kama iyar neh toh ga gauchini ana ilyelir neh tigeh tsili ka kathar akama iyar ne su kuru gwu murti ade weh su kuru gwa hivir adewo toh ti tara katisal yadi hivu apiri ah ah ah ah yata hivir kathat wuh yata hivir thusuhwe yi kuta tsili ahar iyar na saboda haka yi kal sal ndi tara ngali tara apir ah ah mwalini zadai da murti su weh adewai sai kadi hmm tura sai kadi humm tira ana hani tiyada nzai yita saga ka a kuskure. Ah ah inini kathlar ini kwara yi ta murti adewa ani sung yada zukuti surna tahankal tahankal ya da zukti surna ndar sugu ka ha apri ah ah ah surna ni ini kulda na adewa anti yanda nza ana hani har yada wulei danam antara nzai akwa tsiya wai ma har nziki wuta katular tida eh harma zi tsili anta ka bana tini anti mazi sungu zada hanai apiri iya sutiyad eh da diya harne ni diya ya di da kuskure akwa vi su mai ah yapir daku, daku yapir tsili su ni ah tigeh tsili suni akwa nyaldi iyar neh za daku wallahi yadi da ndange wa anisunam ta dar da nkara nai nada ta sungwu nzi akamai ama thakar ta tara apir za ta tsule sui weh toh a nini thakar ta sungwu a kamar weh wa antu yadiya bara apur vi ta yakwa apir anta nguli suyari ah ah inini yadiya bara we su ta gada bara toh nda nguli tineh ni payardar adi weh payardar adai weh adai weh sunda tah nda ta hamti tineh ani daku ama sukura nda ta hamti tina payardar adiywe saboda haka na zur akwa tsiya geh aga tsulei anar su maga tsulei anar su tiki tikindu mazi lukwa kir ni dza ta tisili sur ni dza ta tsili sur ni dza diya ta hivir apir ah ah su ini tiyada e ni ah ah suni ini pudum zadiya ta kar weh anzata chigaba aka aka kathar nda ta zi kurta tsili ama zir gata tsulei nar su wai mazu lukwa kir ni ma ma zi lungwu akwa kir ni ma dzai ta murtimah.

Sai ka mur eh hakuri akar aduwa ni za ar yi nizir dunya dduwa ni za ar yi sini ana kuli ni ahani su tu murata kareh apreh ah ah su ina apa watsi adeweh sir tura apeh watsi adewa darweh dunya kurti changyzy dunya kurti changyzy ma kunai ani sai ka mur eh hakuri akari saini karshe saidi tumura ndi ka kar weh ani ahani kali ahani su ti nda di ka kar adewe weh ani kuli ni ahani susu ta dunya atah kireh anto sunan taga ta kir watsi aka kulini aduweh sai godiya na hyel sai godiya na hyel ta mura godiya na hyel antoh hakuri kowa kazi eh hakuri na kowa kazi eh hakuri na vurwni ma hakuri adeweh nzi adi weh nzi adi weh sai ka hakari ta nda ta nzai nzi hakuri dunya ni ka kowa eh hakuri nzir hakuri sida apa watsi adewa sabo haka kuli ni ahani ma suda ta ga da bare ma ko kurda kuri adeya pa watsi kara weh sai kandi ka kowa kazi eh hakuri aka nzai ta ndada zi akari su da damu ta ndada zi ka sadi damu ta nda zi ka hapar ah ah suni hani kwatehni kowa kal kal sunam tunda da iya thani ka zi tura ka sunan ta nda ta siya kari ani tsuhu watsi tunda da eh ni aka mbana yhu ama kuli na hani bana ki eh su.